Nah men kantiku kak banyak karne aku diam pulek kan diasrama da tu diam diasrama jadi banyak kawan yang kedue tu ku di kawan kawan kanti kanti dikampus tu banyak pulek kan na jadi biasoe kantiku tu galak nian ngajak nongkrong teros ngajak olahraga kan jadi men kadang men dang susah tu banyak nian kanti jadi dak susah la men nak ngecet sape nak ngubungi sape cak tu nak ngubungi sape kan pasti ade wang nolong nah cak contohe kan misal kan kak bayu nah kak bayu tu misalkan dang abes minyakkan galak nian ini nelpon ye be kan kadang langsong diantat e minyak tu teros nah men dak tek sen pulek kan galak minjam di kanti tula men lom keheman kan jadi minjam di kantikan ontok makan isuk nunggu sampe kehemanlah nah jadi men ku dang di asrama pulek kan banyak nian biasoe kanti kanti kak ngajak kompol kan bercerito pakai base doson kan apelagi kitek kak dirantauan kadang tu rindu pulek kan dengan base doson base daerah tu nah ngen pulek kadang tu galak makan barang kan diasrama laok Masak laok musi tula laok doson kan tempoyak cak cak tu <hesitation> nah biasoe galak nian kawan kawan diasrama tu kanti kanti ngajak masak kan makan berami kami tu apelagi pen ahay minggue diasrama tu biasoe kami tu ade kegiatan piket bersihke asrama barang barang jadi pagi pagi tu kan bangon dem tu piket same same ade yang di wese teros ade yang bersike depan tu ade yang di bersike tempat sampah nah biasoe men dem itu berse berse tu la berse gale dem piket kami tu biaso masak masak kan dang kompol tu nah dem pulek wong asrama tu kadang tu galak nian ngajak pegi pegi kan pegi kemane padahal kan same same katek sen kadang kan masi nekat nak pegi berayau galak nah ade lagi kawanku tu sikok kantiku tu acel namek e kawan kampus kan nah acel tu wang e ambis kan ngape nak bekawan dengan ye tu galak men ade tugas ade pr galak nian dio tu ngingatke galak ngerja galak ngerjakke same same kan nah tula dem tu ade lagi kawanku tu namek e Dedi ay dedi tu padek nian wang e padek kan ketike aku dak tek sen kan galak minjam sen kan ditolong ye tu galak pulek maen dikamarku kan bosek dikamar maen game kami tu apelagi ye galak pulek main ml kan nah jadi galak mabar ml kadang sampai begadang kan sampai pagi kadang tu kadang dak sampai ingat waktu kan ade pulek sikok lagi kawanku tu ecay way cay tu padek nian wange ngape ye tu men kitek galak becerito kan galak deng o nian galak galak bekoja galak bekoja kan ngen teros ini same ini kak amra kak amra tu way padek nian wange aku tu galak maen raket kan maen raket tu galak diajak e galak diajak e maen raket di gor gor mane cak tu kan galak keleleng ngen pulek raketku tu kan potos jadi raket ku tu galak minjam raket kak amra tula men nak maen galak minjam raket kak amra kan di njuk e bola di njuk e nah kutu ade akuarium pulek kan di kamar tu due akuarium ku due tu di njuk kak amra galek dinjuk kak amra kan nah jadi akuariumku du wi kok dikamar tu dinjok kak amra galek Dinjok kak amra karne ye tu dak ngingon ikan lagi ye tu la ngingon borong kan di kos e tu la borong galek jadi akuarium e tu di njuk dengan ku nah ikan e tu banyak ikan ikan bancak lah macam ikan dinjok e borong asesoris asesoris yang ade di akuarium kan cak paser batu ompot kan lampu lampu pilter ayo dinjok e galek nah ade lagi kawanku tu e kak dede kan kak dede tu walaupun wang e pemarah kan di asrama tu tapi kadang tu peduli peduli dengan kite apelagi cak aku kan cak budak budak masih budak budak lah dibawah ye tu kan diperhatike nian budak budak tu jangan sampe kan ngelakuke hal hal yang yang pernah ye lakuin dan ye sesali cak tu kan cak misalkan kitek kuliah kan pagi tu biasoe men ye la bangon tu dibangonke ye dibangonke pagi ke kamar diketok kan nyoho kitek kuliah nah jadi aku diasrama tu termasok berontong la ade kawan kawan cak tu kan yang pacak saleng ngingatke ade ketike ku dang malas nak kuliah kan wang tu yang marah ku nyoho ku kuliah berangkat ke kelas cak tu kan nah dem tu ade lagi zaigi zaigi tu men di asrama itu Sepokok ye tu kebetulan pulek ye tu anak elektro kan jadi men lampu lampu di asrama tu rusak atau konslet nah biaso kami tu dak pernah beli yang baru jadi didandan bae kan cak lampu rusak ni konslet nah zaigi tu la yang dandan cak e sonsistem tu ye tula biasoe yang ro ro yang dan dan nah dem tu ade lagi nah aku tu di doson ade kawanku tu kawan dari kecik nian malahan dari ini dari dalam kandongan mungkin e karne bakku tu dengan bak ye tu satu sikok propesi sikok tempat gawean kan nah umak ku dengan umak ye tu pulek kan bekawan bekantikan jadi galak biasola ibuk ibuk didoson kan galak ngerumpi galak e bekoja nah umaku dengan umaye didoson tu tetanggean pulek kan pahak jadi dari kecik sampai besok dengan ye tula aku tk biasoe berangkat sekolah bareng ye teros aku sd kan galak maen bola dulu kan dengan dep tula kawanku tu dengan dep biasoe maen bola manceng teros maen mandik di sungai kan Nah sma pulek cak tu aku sma tu biaso berangkat sekolah dengan die tula biaso kalo dang makek motorku kadang pulek pakek motor dep nah kesekolahku tu kire kire e lime belas menitlah ke sekolahkan dari uma ku dengan kesekolah tu nah balek pulek cak tu bareng ye tula nah tapi mikak tu kan karne dak bukan dak bekawan lagi masih galak komunikasi dengan ye tu karne mikak aku betulan di jogja kan die pulek la ade gawean kan mikak jadi dak cak cak dulu lagi kan galak kemane mane kan bosek teros sembarang cak tu nah ngen pulek ade pulek kawanku yang di sikak e ye kuliah di jogja pulek kan kebetulan kawan doson nian sat tetangge pulek kan didoson na galak men nak nanye nanye ape kan biaso ku ketempat iye kadang men e lagi dak tek gawean kan bosek ke kos ye bosek ke kos ye kesitu kan makan kadang jajan ngomong kan lalame dak betemu kan ngan kawan kawan lame cak tu